<noise> Kobo yi kwalaari kobo yim woma hir kadaws a kadoo puttaadi wa, dat s kobo yin wasats dam ete hans nga ngawa ma mee keen kau kanmara mara kobore ko ko ka nda hana ka nda wals ngiilik nga waso yin ii yi aii kiniton na mee nga mak neniyaage nga wede kobo auwe ngak mawaso yo ma’an nda koboa mee too bakae hana nga takarda nga ban yarsa a ee robawa auwe yi ma’am sem kobara kobo, weda mei kobo yin wo mak hur kadawa a kadoo yaadiwa dats kobaa ban wasa ma hur kaduwats ba dem hana kii nda kau handa ka kaa a nda wee a date kobaa yii wosa me hr kudats mee nga sengge sengge a sikoo nga ngawa ma ban kansa puttasadiwa rabad wa mee ba ban kongsa ba fiding semra a taa la kar kobo we semta hana kanda ben turma ba wosawa maa meesem tii ma koba mara yaake yinii ban ana meei yiwo yisak mara haahra ko yim bakake mara gomnati ra koyik sak bakake ukai yarmawa see msem dats kobaats ra wibasasa a sakra dats kobaa ta hur kada a m. kobaa dats ils dem nda kasn nda kaura usu nina na ma’asa mei mara ma kobora kobo yim woma hur kasa fiding finding mee ngan sengge sengge a sikoo ng awa wa, Te hana ka tas tone kwalaari mee kə ngə kono a nga ngawa sikon ban sikisəwa ɓanseugge winala tone ba, bamɗəhaata rəbəɗ rəfkaɓa kə ngə sengge mee ndə bə puttǎǎdiwe ngawa ban senggesə a tííirí ɓa ɓan kěě a lěěneii yaa kə nga ko ngə sǎǎ siya sika samto yi minimini yaake yi sengge mei eɗsíyai yi ma senta kwalaari ə́ə́ əɗa mai yín kaɗ yab ma təna baa sengga siyo maɗɗa ɓan sengge wina ɓandəəhaata tone ma maasi ma pabbisi ɓən sengge mei sika samto edsiya yi ma bəka kənəu mei mee ka wo təroo a wiiyowa pə bə wo ɓə yâmyâm ma ka taa bəkə ke ma lawǎǎgo kêê yâ wa’u bə ɓan ti nu̍ū nga kobaa a puttas diwa ngawa ɓa ɗem ra hana ka ndə kau yônsa kawa mee ngə dem ma kobas ra ngə kau yôrma ɓaa kēê bə mei kama a kauwa mee peɗepeɗe ‘isi kə ngə tas hinima gomnati mara wede mei kobo y`im wo ma hur kuda ete a kadoo puttǎǎdiwa mee ngə sem ma koba ra nga nǐîna nəsə dawa maawǎ ndə yadda kobo semrakaya hana kauwa kawa nə kau u ɓata ban kausə ən taasəva təng n tǐǐsə ɓan kau ɗurwa yaake pədaa wuuyora mei mava ma kobo ra semra mara ma kobora semra sui ji yín ti ngə hana ka feẽ sən kaã sə təblə kutí a kadoo na baats mee ngə sema ma kobora hana kəɗoo n shííta ma baata ngə kadaa ngə. Hur kuda ngə kadas ngə le maabiri yaãge hur hur ma ɓaata mee miniu mee kobo semra hana ka nɗə re mbəsayaa lumu ngawa maawâ mei kobo yi solo a monman yiwee toom a maabiri hana ka ete ngə kweẽsə mee ngə se mbəsayaa dur ma a hit waãgo ma mee ngə sem ma kobo ngə tia siibara hana ngə pid ko ngə kaɗ tiita ma ɓaata ma sen ɗaꞌnga to maara hana ngə pid mee ko ngə tom taadi ma ɓaata suna ngə nik kwaro kənda mee kobo semra paa keme mee sem ma kobo ra kə ngə tas mbəseyas mbəseyas ngə taara kadoo a puttǎǎɗawa ɓan weesə kongsawa mee kobo semra ɓonsethna kuɗa təba ən kan kwang hana daasowǎǎgo ngǐǐga matonage mee ngə sem ma kobo ko hana ka ngə pər kanməra ngaa bina hana ka pər ngaa bísa mee ngə sem ma kobo ra tone yaú w-raa ngən nabək ma lau kobowa hana tiri bísa tone mee wəras ngə hih kobo nga neme ma nema yi hoo ndə kobaa kakarra bə kadaa kwalaarī ma tonage ra dəra kobas yi taarə yín wosə ma hur kudawata dəta ita dem hur kudawata dəta ita dem bol-bol, bol, bol, bol hana ndə kem kə ndə kauwa das wéí handa ma lokaci təmouse ndə maara ee kobo dəta ita yā wosə ma hur kudarya yi kwakaa hana ngə kěě kə ngə kau yima kama nga nə keẽ a tiiri wa ɓongto mee ngə sem ma kobo ra ngə kau yôrma ra mbəseyaa ngawa maa ɓaa kaumee ngətoo bəka ngə tia ê ma sai mee ngə lik kobou asííbau hê ngaa tiri bəka. Hana ngə kaa ngə waa bəka ma saí me ngə tod kobo nē pə ngə taa mbəseyas mee kə ngə tom ma lawewa saí mee ngə too koban hẽ pəngə tas bə kə ngas tía tiyara ɓa hana lakta uban keẽsə ən suka biriwa ma mee ngə sem ma kobora ngə tara, mee ngə sem ma kobo ra wǎǎgo le mei fěě kə ngaa təblə kuda wa matonage mee ngə. sem ma kobo ra feẽ waãgo kuɗa nga təb ləsə mee ngə sem ma kobo ra ngə feẽ nga senta, mee ngə sen ma, kob ra ma hana bəd kaah kawa ngawa maa mee kobo semra mara kaa a fadwiiyo ra mee ngə sem ma kobo ra mara kaah re yi pəta yi dik yi fadwiiyo ra, meesem mara kobo ra hana ɓen tinima ɓa maa ɓə wosə mei ɓən taa mei bə kava eẽyaãɗe robtoya mee fədkəra ɓas ndə ma’â puttǎǎɗi wa kən, mee ɓaa huk kobo a siiɓa hē ə bə na mee ɓaa siki baa baɗ ura ura ɓaa bad pusa, pusa wo ɓə kure <noise> eẽ hana ɓamniyâ a pur nigere’s mab ngee tinima kobora kam ɓə níĩ́yà hansa ɓə kansa hamba maara mara kobo ra kwass wo nga kas ngaa na wâba ɓəsə da da aput waato risi wa ən kee! Ɓə meí noə tinima kobo ma tinima kobo ma mara kobo rai yin wo ma dəta hur kobaa ɗen rabte dəre’a kobo ta bam yar mee mara kobasra yín woma təblə kadawa kən, kobo yín wo ma hur kudawa kobo yin woma təblə ra təbla ra kobo yin wosəra fin mee ngə wo ngə yâm kobo kawa mara kaah ra ma ngən hura ma siyo, mee ngə yâm kobo kawa kwang ɗəmə. Ngən wo ngə far ɗeta mee ngə pər bədoo ra ma kə ngə wo ngə <hesitation> fang hurtu wǎǎgo ko ngə fang ɓə fang sə hur tu ɓosa a arawa mei ən mara kobara a pedepeda ura rəbəd ən woa təblə kuda ən woa níí ma oro mei ən maro kobo ra kər kobo wa ko kuna kobo mee a dəda pannsəra yi yab, mee sem a ɗəda pamsəra ra yin wo ma təb ɓəas perepere ísí ngaa tas a kaah ni ra, ɗə ta kobo yin wosə ma təblə ta ta yi deyu ɓong təna kobo yin na hur tu hur kuda <hesitation> a kadoo puttǎǎɗiwa dem ɗəta pam sətə mee ngə ma kobo hana auwe ngǐǐkiik ngən yar sə maí ma mənee an hana auwe njííkilik ngən kěěsə bəka yi ngə kura mee ngə kobo hana ka ngə auwe kə ngə wər mǐǐ waãgo ma bas bə her ngəsəba mee ngə ma kobo sən siki ma tiiɓəngga mee ngə ma kobo ra luwa mee ngə ngə sem ma kobo ra koa níí waãgo ma ɓan man ngən mono ko nama ka ngə yar auwa mee ko ngaa tinin yi yau yi wora weɗe mei yín wo ma hir kudawa a kadas puttǎǎ diwawa nga ka har bə peesə pee sǎǎd ba. Koba yaa wiiyo saye pə peepee ba ya bəf eẽ lusu, putlaadiwa rəbəd ngawa bə ɓan senggə sen sengge ngah kən kobo wa sem ra mee ngə sengge koa tangto ma an kad puttadiga wina bəda bə kadəwa ma mara kobo ra fer luso yaake maa mára kobo kəra nga líwâ maa wara nûwâ wilsə ma kau yorma wa awo awe awo kaa nga nawaso ba hana bə yaasa yi tisa putu ngawa maa man yin sək sək ɓa ə nɗə sen ts ta nələv twa ko ba wííyə, hana ete yí kau yor ma ngab bísa ngawasə yi kawa yor ma mee’ yi yau yil ma’a bəkawa a kad ya sək kivěl resí mee yi kad yaa hurtu a kaani la yana yâmmi yu̍ kau yôrma ngawa mas pedepede isi yi laã kobas hana yàmni yí yau yi me ya kau yôma pedepede ꞌisi yím yau yi tom kənaa kobo yin wo ma hur kudawa a puttǎǎ ɗiwa yi yab mee mee kau yǒma kama ra pə ngən sen sə ba ngə taara mee ngə kau yəma kama ra kobo ngəɗaara kura mee ngə tas kobo kawa na ma mbə ngən kərəəba ngə taara.